Iyoo, gmaani ma nhúrni a dúniyaa, bwili, ndi bwili bi unyaa bwili bhiiy, bwili bsamba, bwili mdúhaanŧe, bwili byete, bwili mmaman, ge gí gmaan, gima húrin yaa ndu unjéd gí a bwil. <noise> Gmaani gmoon, ngiribe, séefi, bója, ge gdúba dus ge gitilu a gmaan a gi ma bijaa ma gaadni